بشوف إن الإتنين ليهم دور مع سعي الإنسان في الحياة هياخد اللي القدر كاتبه له أما لو كسل ويأس فا مش هيوصل للي القدر كاتبه له وممكن يسعى ويعمل اللي عليه ولكن مياخدش اللي نفسه فيه برضه لأن فيه تحديات ممكن تواجهه وفي الأول وفي الأخر فا الإنسان مش هياخد إلا اللي مكتوب له مهما اتشقلب في الحياة دي.